أول حاجة بنحط السيارة أو الدراجة في مكان آمن مكان متوسط في ال- في ال- السطح يعني، وبعدين بنبدأ نغير الإطار نرفع الش- بنرفع العربية السيارة أو الدراجة بالطريقة اللي هي السليمة وبنرفعها بالرافعة وبعدين بنغير الإطا- الإطار بشكل مزبوط الأول وبعدين نتأكد منه.